Pues este, <hesitation> ¡ah!, pues bueno alo mejor no, no siempre pues dhë dhë pa’ny per este mientras nanu ckayunu th cos, laacka cayunu guen’cka ckayunu th cos’a pues este na’ny nanuu que tegha za’a pues the xini za ginyw tchicuen queity guck dini tchicwen pues tchi cun form mez zazoo pues ránu este nú vezlaa ga ni va canii ni liga, laacka bénuni gulá queity laa di bénu ndiquy’ah pues the tchi tégha zaba tchi nia mientras la cos gwën runú th cos cun ruunu nia hasta, pues nii rnini zagha rni biblia’ah pues ligá ni gunu lighagu ni gunbnyw cun ni rckazu tchi pues ni gunbnyw’a nii ni, nii ni zaz cutew zth nii ni, tchi za tchi rická raba gel, tchi rindiez raba gél’a tchi rindyez raba bni’a pues ni gani nanu pz ¿por que? Porque nánu xob ni ba laa gha ni gunbnyw nii gha ni cutew, asi que nii ni na dix re, pues mientras cos laacka cayunu’a cos galzack ga puesthe xini za tchu garzá chickwen guck ndick gulá chickend ni, mientras laacka nú liga, ni’ca náni.